Bie poon entehpru ori kie fup-fupre ihieh, ofup ayeh osinn bie tale, osinn bietale okie bielep leh omun obinne ofie leh bie opoon enreh pru okuru, bie bie leh bie bekinri-kinn, osuieh enu-enu owuro bie lep abie nue ofie fie ari bie epo okie leh omun ofie kiemai obenne bie poon enfeh pru leh lep ihieh ogoh ofieh ari utobo-utob ari miele utob-utob ozan unne-endich ari mie biele endich enaoku ibie boubuo eh endich inap kwu ari bie kinn ari biele ouin ouin ari inap wu ikum endich ari mie biele irieh upe